أنصحه يبدأ بالتحضير زين قبل لا يفتح اي موضوع، لأن التحضير يقلل من التوتر. يقدر بعد يجرب التمرين جدام المنظرة أو جدام أصدقاء مقربين. التنفس العميق قبل الكلام يساعده في تهدئة أعصابه. و يحاول يركز على الرسالة اللي يبي يوصلها بدل من التركيز على نفسه. ويقدر يشارك في دورات تدريبية أو ورش عمل في التحدث العلني عشان يحسن مهاراته وتزيد ثقته بنفسه.